Velaí, en verdá la sitación está un poquinu esvarizosa de rezienti... No hue ná gravi peru tuvimus una enganchá i ya no amus güeltu a palral cola naturalidá mesma. Creu que dambus a dos estamus a asperal que l'otru dé el primel passu, i essu namás qu'alonga las cosas. Lo peol es que nos llevavamus mu bien enantis, i es una pena que s'enfríi l'avenencia por una tontá de ná... Quiciás que lo mejol sea el palrá-lu derechamenti., esprical lo que passó i ahilal palantri.